ऑक्टोपस के अनेक भुजायें होत हैं। और अनेक भुजाओं में अनेक स्पर्श सूत्र होत हैं। प्रत्येक भुजाओं में उनके दो सौ अस्सी प्रति स्पर्श सूत्र होत हैं। और सूत्रों से उन्हें यह बदलाव में बनाने मिलती है कि। क्या सामने कोई कांटेदार चट्टान है। या उसके लिए कोई खाने लायक चीज़।